Rô bòka Danmarka ndray kà zen̈y, de tia manano sakafo tsotsotra àby ren̈y kà rô. De tia mampiasa laoko mbala tsara be àby ren̈y. Aviô man- manano laoko <hesitation> ino ma izy tiô? Hena miaro amy legioma.